ore̠ gwa evawero ro se ohwo keme na whe̠ te̠ be mo̠ whe̠ te wo ugho ore gwa evawero ere̠ so̠ ete̠ he, whe̠ te wo̠ oma kpokpo̠ whe ma ke wo ugho dede ha eva ere were owhe̠ keme evawere o̠ro̠no̠ ugho ore gwa ze he oroni ko whe̠te̠ wani wo ugho no evawere nyaze no ho. Ore wo eware jo̠ no̠ whe re wo we je wo evawero ore wo eware jo̠ no̠ where wo we je wo ona fowe̠, oware jo̠ no̠ were wo we je wo oghale, ugho re gwo evawero se owho de̠ vo de̠ vo ho ugho. O re gwa ghelo̠ ugho reko oware no̠ are ma gwa ababo e̠ya abobo uwo oya eware no ure gwa evawero ro se ohwo. Ababo̠ enuobro, ababo̠ oware jo̠ kpobi no whe re lu, eye eware jo no̠ ore gwa evaware se ohwo, ohwo o̠ vo no, o̠ kaka ababo̠ enuobro oro̠ evao akpo̠ na ha, akpo̠ na kpobi o̠ro̠no̠ ko ugho ho oware kpobi hi, whe te wo ugho no whe gbe wo omakpokpo ha whe ta wo evawero̠ ho̠, whe te wo ugho no whe gbe woh ufuoma ha whe ta wo evawero ho, ahwo jo wo ugho na reko abe sa jo eva uwo ro hi ahwo jo wo ugho na reko abe sa wo omofowe̠ evao̠ uwo ri hi eri ugho oro̠, o̠re̠no̠ ugho yo oware kpobi evao akpo na ha o̠ro̠no̠ ugho ye. are gwa evawero ro se owho evao akpona na, ugho re gwa evawero reko o re sa gwa eva la va kpo kpobi se owhe he eri me rue ugho fiho <hesitation> eri me rue ugho fiho me rue ugho fiho no ore gwa evawere se owho reko ore ke owe evawero no whe gbe sai bru enaha aroniko ore ko owhe evawero no ufuoma je jo ke owhe he. Reko oware no ore ko owhe evawero whe te woi wete wo evawero whe te wo oma kpo kpo ko ye ho era eje were owhe, eri me roro no ore sei jo ore sai jo kere ore jo bede bede eri ovona whe te wo omo fo whe no were wo ugho eri orejo keme abao omofowe ugho ore gwa evawero zehe